هلا والله، ألف مبروك يا غالي على زواجك، والله إنك تستاهل كل خير، وأنا متأكد إن حياتك مع شريكة عمرك بتكون مليانة سعادة وهنا إن شاء الله. يوم زواجك كان جميل وحظرتك كنت أحلى عريس. لا تنسى أنا موجود لأي شي تحتاجه، وأتمنى لكم حياة مليانة بالحب والتفاهم. مرة ثانية مبروك يا عزيز، والله يسعدكم ويبارك لكم ويرزقكم الذرية الصالحة.